لو كان بإمكانك اختيار قوة خارقة واحدة لمساعدة الآخرين، ماذا ستكون، ولماذا؟ أختار قوة الشفاء، عشان أقدر أداوي كل مريض وأخفف آلام الناس القوة هذي بتساعد في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، خاصة في الظروف الصعبة الشفاء نعمة عظيمة تفرح القلوب وتعيد الأمل للي فقده